د پیرو هیواد یو ډېر لرغونی تاریخ لري، د یو کتاب په اساس چې ما یو وخت ویلی و، دې هیواد ته انسانان پنځه لس زره کاله مخکي راغلل او په تیرو پنځو زرو کلونو کې پکښي انساني ټولنې را منځ ته سوې. په دې هیواد کې یو مشهور تمدون د انکا په نوم تیر سوی دی چې حتا تر وروستیو څو پیړیو پوري یې اثرات پاته وه. دوي ډېر ښه ژوند درلودی تر څو چې بیا هسپانویان په روږد سول او هر څه یې ور ګډ وډ کړل.